Injo capia, punna arakki apparakai, nampa punna arakki na isse lohe buanganna ka biasa kunni mae punna marakai baca-baca, nampa injo baca-bacaiyya tala sembarang tau ngisse i, jari biasa-biasa biasa nakke tala kuisse i, jari nampa ri tau <hesitation> nampa punna maing mi dibaca-bacai, ballomi capia bangsa na ussemi nai patanna nai-nai talia patanna jari nakke punna nabaca-bacai i, biasa injo kutte ammakei ere nampa nabaca-bacai injo erea, nampa punna maingmi injo nabaca-bacai erenna-erea ri sirangmi injo ri capia biasa nakke injo, nasuro anrio capi-capi capingku ammakea ere, maenga nabaca-bacai, ka pangbatei punna nakke inne kariengna, jari punna <hesitation> punna talia nakke na tuda injo taua <hesitation> biasa todo kunni mae na pakadampui biasa, nasare kanre, ka injo capia kulle naisse patanna, napa-napiarai mulai caddi sagengna lompo. Tala na, tala sessa maki appasilalongang baca-baca <hesitation> baca-baca kunni-kunni piara memang mulai caddi, biasa boheku injo napakunjo punna ara i na pa dampu capinna na injomi anjari anak-anaka napakunjo todo <hesitation> injoji nakke punna la kupadampu i capingku, injoji kuanu <hesitation> kupaliharai battu ri caddi, sagenna iyaji injo kurio i.